डिश वॉशर जु ची योक मशीन वोन्दि जो हमा भंडा ध्वोंडा काम औंदी येमा हम अपरा भंडा जु गन्दा वांदा उ ढाल सकदा छिन वेमा निरमा मिले ते अर मशीन चालू कौर सकदा छिन वेगा बाद मशीन जु ची अप्रु काम आपही करदी।